Pues ada'aña xeeni'ini ja un osea ndeniinde'eataja luchi ja teekua'axi xiika xiika nde'ekando buen xe'ena ndee la union tee kua'an ja luchi nyuuka tee xe'exi nuuve'e adixitaxi porque xe'exi atiuu kuee ndee yuutnee pero xe'exi nuuve'ena jaa ku ja ada'ana xeeni'ini ja luchi xeeni'ini a xi'itaxi.